Agar vaqt juda cheklangan bo‘lsa, men tez tayyorlanadigan taomni tanlayman. Tuxum va non tostini tayyorlash – yaxshi tanlov. Bir-ikki tuxum qovurib, uni tost bilan birga iste'mol qilishim mumkin, yoki meva bilan oddiy sendvich tayyorlashni afzal ko‘rardim.